Iyaa oo oshinima shimwashike edina ngaashi taliti kutya ofewa eefewa nee ile ofewa otaiya nee pomaludi ayoolokafana poo opo nee vahapu twapumbwa okushiiva kakele elalakano nedilaadilo limwealike okuyeleka ndelineekela kutya shiimba ngoo konakudiwa eshi valongifa kutya ofewa umwe otati kutya okufeweka maala unene nee efeweko eeli omunhu ohashidulika ngoo eluudeko iteluuduko nawa kakele natu tule moukwatya ou kutya ofewa unene ohailongifwa mokukosha olutu loye omokukosha oikutu omokukosha nande outuwa omokukosha iyaaxa yokelimba uuna ngenge ovanhu vateleka maala aishe ooyo ngenge oweitula kumwe elalakano limwe alike okuyeleka kakele eefewa otadiya neekutya opena ofewa yomeva opena ofewa oyo yombudu oyo vamwe havati kutya ofewa youfila umwe otati kutya opena ofewa natango yekandanga ofewa aayo natango ikukutu tohale utye emanya noo nadikwao dawedwapo todulu yoo okukala wedifatulula maala keshe nee imwe ohailongifwa kutya aaye ngenge owahala nee Opo ukoshe otuwa nene ouna okulongifa ofewa ei ina oukwatya ulingaha notwiilongifa molwaashi kutya otuwa oyaetwapo koshike ndadini okutumbula ngenge ohatupopi oikutu oikutu ndishi oyeyapo kwalongifwa oitopolwa yandja kwiinya naakwiya umwe otati kutya aaye komuti nako okwadile ngoo umwe otati kutya aaye opena oshimbapila shalongifwa umwe otati aaye opena shonumba noshongadi shalongifwa ovanhu ohaatale nee kutya okey paife mboli ee opo tuye koshikutu shitoka shaashi eshi shalongifwa okweetapo oshikutu ota shidulu okulongifwa kofewa aashike yombudu ofewa youdila ofewa youfila nee ei yee otuna okuwedamo onumba nongadi nonumba nongadi opo ikale ina eenghono ovanhu vakonga nee ouyelele kutya ee oshike tashidulu okukoshola oshikutu eeshi shina oukwatya ulingaha nosho nee hasheeta kutya ohoo mboli ita ndidulu okulongifa ofewa haikosho oiyaxa ndiilongife okukosha omatukutuku aaye mboli ee ofewa ei haikosho ovanhu ita ndididulu okwiilongifa ndiilongife okukosha etukutuku shaashi shaashi omunhu okuna oshipa shina omwenyo oshipa shina ohonde nongenge nee okuna oshipa shina omwenyo shina ohonde ofewa ei haikosha moka microwave oyo ita ishiiva shaashi omunhu okuna Ombakiteli taidulu okuyamo ndee taimweetele nonghee otuna nee okuninga omakonaakono kutya ilipipo oyo taiwapalele omunhu shoo osho uwete kutya keshe ofewa oina oshinakuwanifwa shayo osho shatulwapo onomenawina ovanhu vaninga omakonaakono omoule kutya ofewa ei ngee ondeilongifa itayeetele otuwa aayi ofewa ei ngee ondeilongifa ee itayeetele omuvelo ou oupyakadi shaashi otai wapalele nawa oilongifwamo oyo yalongifwa okweetapo omuvelo notaiyeleke nawa omuvelo moukwatya omu tutale i- i- i- i- inakuwanifwa ihapu oshonee kutya eefewa keshe ofewa ohailongifwa moinakuwanifwa ya yoolokafana